माईकरोवव ओवन मा एक इलेक्ट्रोन ट्यूब होंदी, जैते मैग्नेट्रोन बोलये जांदु जु माइकरोवेव का भीतर गर्मी पैदा करदु धातु की परावृति होण पर भोजन द्वारा गर्मी ते अवशोषित कर लिए जांदु।